Han tá ta kiti nani tiñe ión vee <hesitation> taininati kue, kuti iin kiti luloko lio va jaxhe detí chí <hesitation> re a tí vilu kuanti kejen, viditi no veeté te ho'nre a tiondoté, kuanti dachíti nó ditá <hesitation> <hesitation> ditannó kuanti kachíti kuanti <hesitation> no ni kudintoti teaña, kuanti dachití nati chechi tánti nraví dadikiti kiti kuti ajocheti divatí ña ho'nre ajan kutí nuve'e da- da kaxhiti dó'o kaxhiti diajan ñanití kaxhiti tidiaja nanití.